Tanto pe incomensâ, aveighelo o giardin perché inte unna çittæ l'é za tanto se gh'é un erbo in gio. À tutti i mòddi, tocca dâghe un pö d'ægua a-e piante e levâghe a rumenta che ghe lascian gatti, ratti e mäducæ. Nettezzâ un pö in gio e spëtâ che ghe segge bello tempo e che e piante crescen coscì se mangemmo quarcösa.